Ekigambo omuyaga niiyo ebeho gyorikuhura baitu toligirola. No'ba olyaho no'tagatta baitu omuyaga bwegukwijja, gukatera embeho, embeho egyo ne kuletera wahura wafukirirwa. Omuyaga bwigukwijja, haroho omuyaga okwa kererembwa, haroho no'muyaga ogunyetekaine, ogwo muyaga kara buli twasegesa ka obuuro. Obwaroraga ngu omuyaga gwiziire, oyirukira kimu kusanga wasegesa obuuro obwo omuyaga gukuyambeho kwihaamu obusoonga okasigaza obuuro oburungi. Omuyaga bwiire bunno gutuyamba kwomesa engoye speed. No'sanga omusana teguliiyo obwire buroho butekaine baito omuyaga guliyo, ne engoye ne zooma bwangun habwo' muyaga, ne zitera amaizi ne gawamu.